Basilé ba babé baan irégmé nicaméné: bucaŋéén busa usiil bo inja ufaak nuŋa bo nucoho sin éñankatang, soit bucaŋéén busa nuŋaar étulo nusohéén wala mayitee wala nuŋaar suu wala nuŋar sifééŋ, uwoga, étooj, sin balumbung bara siit so sikiliya si sumsuum memeek fucoho burooŋ ba babé. Anusaan uŋaré do nurooŋ nang fucohohi, aw bénoow énini éjak, usomut ubiit émééŋ naw.